Chiví ne kaya ítɨ ɨ̄tɨɨ ntáku vi dɨ́ kuꞌu ne kaa ítɨ ché nɨñɨ́ vi kueeñú ne kaya ítɨ ntɨdiví nañua vi dɨkkaya í tɨ vchīví ne kóó xɨkɨ kaā i tɨ́ co vi kɨtɨ dɨvɨ te koló ti ne ñaꞌa kanakánadɨ́ ché vi a ú nakɨ dɨvɨ kuneé súvi katɨ é ne kuaꞌatu xhe ntɨɨ xaꞌá vi mu lí ka kuāꞌa tɨ cha vi.